No mu meelest kõrbõeläjäq pruuvvaq päävä käest, kõrvõtava päävä käest ärq hoitaq hinnäst, et kohegi ärq käkkiq, maa alaq vai kohegi. Ja sis üüse, ku um jahhemb, sis nä kääväq väläh ja ku kastõq tulõ maaha, siis nä joovaq tuud vett, kastõvett.